هعمل مكرونة بشاميل و هغرقها بشاميل و هخلي فيها جبنة <hesitation> هبقى ههتم جدا ان الطبق نفسه يكون التقديم بشكل كويس لان لو التقديم بشكل كويس ده بيعجب الناس اكتر و بيفتح نفسهم و بيخليهم عايزين ياكلوا حتى لو هما مش حابين الأكلة دي و اعتقد ان هي هتفوز علشان اغلب الناس بتحب المكرونة بالبشاميل و بيحبوا النوع ده من الأكل